Antegna zaigny mahamalagasy zaigny koa anombiko resaka antegna aminy fety voalohany antegna mialatsigny hivolagna magnoloagna olojiaby faharoa magnano fisoragna fahatongovanjare jiaby te fahatelo antegna mamavabavatra raha tiantegna hivolagnigny